<noise> makanan yang paling sederhana itu yang saya paling suka itu-itu ikang bakar baru bekeng dabu dabu mantah abis baru <hesitation> bakar pisang ka bakar ini kasbi ka trus baru makang di pinggir pante begitu adoh itu memang enak skali ee maksudnya kelihatan sederhana tapi memang luar pokonya luar biasa dia pe enak apalagi kalu dabu dabu itu kong <hesitation> dong bekeng kong yang memang orang tau bekeng itu kan kadang dong bekeng ini kan kadang kalu torang yang bekeng ini kan kadang dia pe garam kurang dan sebagainya tapi kalu tong pe orang tua tua yang bekeng itu adoh apalagi kalu dia pe sambal dia pe dabu dabu kong pak-pedas iyo makanang yang paling sederhana tapi tong rasa makang nikmat itu-itu ikang bakar trus pake dia pe dabu dabu trus baru bakar ini pisang ka <hesitation> kasbi ka atau sagu ka oh itu memang apalagi dudu makang deng tamang tamang di pante ka atau di dekat dekat kali bagitu tong rasa paling nikmat <hesitation> selain itu juga kalu bagi saya itu selain makanang ikang bakar itu saya juga itu rasa kalu makanang paling nikmat dan sederhana tapi nikmat itu pisang goreng baru pake dabu dabu apalagi kalu dudu banya banya deng banya banya orang tamang tamang itu baru bagoreng sama sama trus bekeng dabu dabu sama sama oh itu memang enak lagi itu itu memang luar biasa.